באש תעטאני בּנבּתאת פי אלאמאכן אלמכּעּטאה חאצכ תעטיהום אלדו אלכּאפי בחאל אלדו דיאל אשמש לי כיכּדכל מאלשבּיכּ ולא תסתעמל אללאמבּאת אלחאצ'ה בּנבּתאת, אלמא אמוּם בזאף ולכּן מתעְרפהומש בּאלמא, כּיף מתערף כּדיר צבּעכ פִתראבּ ואדא חסיתי נאשף שויה כּתעטיהום אלמא, וּחתא אלתהוִיה דרוּרִיה באש מִיג'מָעש רטוּבה בזאף ויוקע שי עפֶן, כּתעטיהום שויה ד אלסימאד באש יִנְמוּ מזיאן.